ا <noise> أكيد الإحترام أكتر أهمية من الحب لأن لما يكون لأن الإحترام هو أساس كل شي ومن ضمنها هو أساس الحب طبعا لكن لو كان مثلا فضلت الحب وجلت الحب بدون إحترام مش حيكتم أكيد يعني بشكل صحي حيكون-حيكون فيه خلل يعني الإحترام هو اللي يحدد إستمرارية العلاقات مهمن كانت.